N’España s'izi que’l pobrema de Francia es qu’está enllena de francesis peru, lo bien que se comi i lo políus que son los paisagis pallí! Assínque la su coltura es gastronómica. Sonin pionerus en bureu, en restoranis, en vinus, de tolas cosas güenas la verdá es que sabin, i sabin hazé-lu mu bien. Ara, no sé la tu esperencia peru es verdá que me pahin mu estirantaus i cuesta de palral con ellus.